Yo'ó en kuenta marzo nga inuu jani najan yen mayo ján, ñii kondo ndau chinruu tata kingui ndata kingui ko vixna ko, ya'a ini noveya yoya yevixne yo'ó diciembre vie'e kie ye'e clima yuxu ya'a, nee nguna nikun yetu yoxua ndejen yo'ó ya'a enero febrerochi tachi yo'ó aine clima yo'ó yuxuu.